أكثر مكان جمت <hesitation> بزيارته في الفترة الأخيرة هي جدة، وإستمتعت فيها والسبب الرئيسي الأجواء هناك مرة حلوة، خاصة على البحر الناس كلها تشوي وجاعدة على البحر، وفي أصوات أغاني حلوة، والأطفال يلعبون، ال- كمان الشباب والبنات يتسبحون في البحر، فكذا حسيت متعة غير طبيعية.